<hesitation> Ho anahy manokagny zany sy de hitako hoe iry e biby tena hoe mamofogny be hoe membo, fa e biby rehetra zany raha vao maloto da misy fofony membo aby e fahitako enazy izany hoe arakaraky e fahadiovany evao fa sisy an'iza hoe sy mainsy ity tonga da membo be na sy membo.